باش تحضر الروز لازم تغسلو بالما باش تنحي النشا الزايده، بعدها تسخن شويا زيت في كاسرونا و تزيد هذاك الروز و تقلبو شويا هاكا حتى يولو حباباتو شفافين <hesitation> منبعد تزيد الما راح تزيد دوبل تع كمية نتاع الروز و شويا ملح و تخليه يغلي، كيغلي تغطي الكاسرونا و تنقص النار هادئه و تخليه يطيب على راحتو حتى يشرب الما الكل، تقريبا راح ياخذ وحد عشرين دقيقة، في لاخر يرتاح مغطي شويا قبل ما تقدمو.